Ací uwus pasëkin uwus uwora uncak aroonjá banjúŋul abá wof umpaţ burëndee ŋáaţo níinţo járuka ka pëduţúţës mbos. Uloŋ sá jáaţ bëndika wof njá katoti wël njá kanjá jáampuwañ, njá kapënani pëbunk këndee pëpunk pëmënţu pun. Áa anín njá eman eteen mënjá ndancí koondee uwu use unjúŋaţ wí uwus unjúŋaţ wí ajoo uñalan mëntum. Uwuyan pëmpumb bëjá ndankeyan uwora uwí panjúŋu wí nënjá bañaan ndasonan injúwas nëñawëna mëntum. Uwora uncak bañaan jooţ mee kolëgatën dí injúwas imbañaan doonu mee ní ufab pëwundu. Nampaţ cí kayëkan ţul mak, kënjeej ufab pëwunda këmbiñ ngëyas ngëwáanţ kënţú ţí kanko ambá këndaŋ cíka neenkan. Amëndaŋëlinaa aduba këncëf uworu wí unţënk unk bënjá ndantëntani mëlik ndawël umpaţ bandáan. Bañaan kadáan mëlik dëmënţandana mun adubá bunjá bañaan ndasona injúwas ndañaw mëntum <hesitation> uwësëna. Na upúum ná ngëţëb bëwal ajá ngëñalan mëtum. Bunjá bañaan ndañaw mëntum nësonari injúwasë di kantambi bënţënk já kanjeej kañawëna mëntumáa bëliyëng tú. Nampoku bëntíkël bëntik rek kañawáa anínël kañawal ekëmee irumaj karu fáac. injúwasë bí kënteenuk iyël apee unij pëfáacan irumaj <hesitation> ŋal pënkolëgat pí pëfáacan irumaj hum.